Ny fomba fanadiovana ny fita- fanatatavagnana ny rano dia avela mandeha ny rano madio a dia ny <hesitation> loto a hazonin'ilay fitatazana ny rano.